समान्ता, समान्ता असो केला हज कि तुम किसी के साथ उच निच नी होगा। हजच, कोई जाती वाती की वो नी करा हजच, जो पहले हुईती थी। पर आजकल तो असो कही नी होईच। आजकल तो मैं असो कही सकूँज। कि भारत यतरी प्रगती करी चुकियाच कि असो तो कु भारत के अंदर, बच्चेलो भी होईगा तो बहुत चुटी सी मात्राम होईगा। पर भारत में तो असो बहुत कम बच्चेलो होईगा। समान्ता तो होनुझ चाहिए। जीवन में, अगर तुम, तुम्हारा साथ कोई भेदभाव कर रहे हो। तुमको कशो लगगा, तुम बस एतरी बात बताओ मकर, तुमको अच्छे लगगा क्या हज। अगर तुमको भी अच्छो लगगा, तुम कर नहीं करना चाहिए। अच्छो गलत चाहिए, तुम लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। तुम यहां पर ठीक हज। तुमको उपर भगवान भी माफ नहीं कर रहे हज। तुमको बहुत ज़्यादा सजा देगा।